बाघ एक ओके जनावर है जो अपने अकेले रहने के स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बाघ अपने जैसे दूसरे बागों के साथ बहुत कम करता है गुस्टा उत्साह मिलता है। बाघ का अकेलापन क्सितिया व्यवहार। बाघ अपने क्षेत्र को बहुत शक्ति से चिन्हित करता है नर भाग और मादा बाघ आमतौर पर अलग-अलग इलाकों में रहते हैं। और एक दूसरे से कम हाय मिलते हैं। बाघ अपनी गंध से अपने क्षेत्र को पहचानता है। और दूसरों से बचाने के लिए अपनी सीमाएं तय करता है। शिकार की आदतें: बाघ अकेले शिकार करना पसंद करते हैं और इसका शिकार चुपके से होता है। यह बड़े मांसाहारी जानवार। जैसे हिरण, जंगली सूअर का शिकार करते हैं अन्य अकेले रहने वाले जानवार। हिप्पो, हिप्पो व एक अकेला रहने वाला जानवार है। जो दूसरे हिप्पो से केवल पानी में मिलता है। लेकिन ज्यादातर अपना समय अकेला ही बीता तो है।